isch steh ùff ùn isch wasch mi

ich schwàsier unsichtbàr sìnn, waje, ich kann ìw...ìwweràl sìnn ùn horiche wàs d'Litt sawe.

ìch mùss es soeje, wàs i ìm Gàrte àm liebschte màch ìsch schwatze.